اليوم المثالي بالنسبة لي هو إني أصحى بدري وأشرب جهوة سادة، بعدين أروح أجري في الحديجة وأرجع البيت آكل فطور صحي، وبعدين أقعد مثلًا شوي كدة أجرا كتاب أو أشتغل على مشروع أحبه، وبعدين في الليل أتعشى مع أهلي و <hesitation> ورفجتي وبنجعد نسولف ونظحك، بس كدة.